هل من الأهم التركيز على السعادة الشخصية أم المساهمة في المجتمع؟ الأهم هو التوازن بين السعادة الشخصية والمساهمة في المجتمع، لأن كل واحد منهم يكمل الثاني السعادة الشخصية تعطيك طاقة ودافع، وإذا كنت سعيد، تقدر تقدم شيء إيجابي للمجتمع اللي أنت منه وبنفس الوقت، لما تساهم في المجتمع، تحس بالإنجاز والانتماء، وهذا يعزز سعادتك ويخليك تعيش حياة زينة